Han cɛmɛ sire boni han cɛmɛ sire boni matete <hesitation> oyiro ɓa dɛɓa bara ta pantalonna mibin pantalon pakora ɲan mibin kilɔtira mibin foro'iya mibin um <hesitation> ɓa hanna ɲan ta zipu tafe mami hudu rɔbu maɓa sin bere nɛ ɓawe zin oro ɓenɛ ɓuwa'a wala ɓa hanna ta mibin ɓa bara ta mibin donk han sire boni vɛsi-ra ŋan mibin vɛsi-ra mibin ɓa hanna vɛsi-ra ɓa bara bɛ- vɛsi-ra ɲan mibin um